Evɔ̃na neee elo, <hesitation> tɔme be nyi, <hesitation> dzãta, <hesitation> gbete, <hesitation> elã mawoa me vɔ̃na nɔwo. Nukaŋti mevɔ̃na nɔwo ɖo? Mevɔ̃na nɔwo be, ne mi kuwo mi vae dogo la afiɖea, woaɖe agbewò ɖa, woa wuwò. Woa wuwò, ya trɔzu nuɖuɖu nɔwo eye woaɖu wò le gbeame, ameɖeke mgbaya kpɔwo, ameɖeka, ame kuiɖeka ntɔ mgbaya kpɔwò le anyigna ya dzi o. Ena be nye ŋtɔ ɖeka me vɔ̃na ne lã mɔwo be ne mi gbakuwo mi ŋgba dogo o. Ne me kpɔ wo le afiɖea, ɖe mesina dzona. Ta me vɔ̃na ne lã mawo loo.